जू खाणों ची ऊ हमा सेहत त कही तरीक़ा से प्रभावित करदू अगर हम पोस्टिक खाणों खोला त वे से हमा शरीर त आवश्यक विटामिन मिनरल्स प्रोटीन वेगी और फाइबर वेगी ई मिला जेसे हमा शरीर तंदुरुस्त रोलू और पोस्टिक खाणों से हमू त ऊर्जा भी मिली जू हमा कई काम कन म मदद कली।